Tuu jaos, et sa tõisi ello es muutnuq, tulnu sul elläq ütsindä mõtsah koskil kavvõndah egäst inemisest. Selle et egä asi, midä sa tiit, mõjotas tõisi. Kasvai kellestki müüdä kõnd'minõ huulitsal.